Ko laawol njamaande, Ɗuum njikataaɗo faamini e njogorde ɓuri. Ko ɓe njogirɗi toɓɓe njammaaji e njarɗi, Ko no njogoree kaɓe ngoodi, Toɓɓe ɗi njamaande e naatugol njogordi njijjigiri ngoodi ɓuri njogoreeteeɗi.